Pimain da binain bala anak da komuniti itin ne bala ne slalu main bol da padang tiap kamianu adeh da birubi minan basikal.

OK...[uhh] cara ngundah appointment dengan dokter edep irak teban kad klinik, uhh mbeh en doktor deg kaunter, tepud bala misi, baru, baru bala ne akan nyu-nyugon nombor deg edep.

Iti ne sanang, sanang ami ngunah bisnes da negara ami ngin.

uhh binatang dak adeh dak remin ami kudip ne sien ceh kasung, singau, tortoise, ikan talapia merah, sien dak kudip ami. Sabab mi miki senang kudip dak remin lah.

Service da paling biguna da komuniti ami sien inceh tungkang internet. Ngin zaman iti ne, ami bisi aduh telefon, teknoloji pun bisi bauh. Jaji, sien inceh nan ami kanan tubuk bala giretor.

Sabab adep kupok tangan sien ceh kaik bacteria bala dakes dakes nyangkut nyangkut da siruh adep. Supaya adep kaik maan, adep kaik maan bala dakes dakes en kaik ne meret naih adep. En ceh bada biguna adep kupok tangan.

Pikir ku'k pasal suwu sukan da ihong ihong sen adup nyam kah aduh inya support adup. Wang adup ceh sekadup, anyap rasa adup ira ngundah kayuh sien. Inya nyauk ngauk ngan adup, nak adup semangat adup mani, biranjung kah anih kah.

Teknologi itik ne, kaik legi bala ne sibarang minan ne, keyuh teknologi itik ne bala nak inya de masih sekulah, tinan bala ne bilajar, kan ne sibarang minan ne, nan bala megau ilmu.

Program radio da paling suka aku sien ceh program YFM Bidayuh dangan piri-e puru rimeh point umpat sien ceh untuk uhh bahasa Malaysia ampuk stesen radio la da paling aku suka dangan da minat la.

Wang adup ngudung, adup irak, irak sanda' da lancar, dak aduh peraturan ngudung.

Sibagai ande amang nan adep nulung ngajar bala anak adep sen ne maju sien ceh adep mesti ngancak bala ne discipline, ngancak bala ne aaa tatap. Sen bala ne kanan aaa ngundah homework mesti da masa, cun cun masa. Ba bees lambe.

Masa aku mele-mele mageh handphone, kaii ku tiyan dunia sapa, ringo ku ngago bala internet, kaii ku matan masa da sapa, kaii ku birubi kaii ku anih, pak aku muh marubina ngila masa dangan handphone.

Kan ira ngundah appointment dengan doktor adep perlu ndek hospital bideput dengan ne nyenda wang menih jam pukul kuduh.

Da aku sistem sosial itin kaii ne tantu paguh sabab wang aku mikir ne adep ti panai adep ngalur bala ne tapi bala da mele da taap bauh kaii ne tantu panai ngalur bala sistem sosial ti kayuh ne aku tubek ne kaii ne bala tantu ngajah anih da ira bala ne.

Aku'k suka kaping cerita trauh.

Nehen binua Bengoh ceh da karan aku ira gain sabab ne...anih uhh pemandangan ne paguh serta ne ahi bina ahi umo ain dapat ne tenangkan pikiran adep wang adep gain.

Pingarap aku ije...aku ngarap aku kanan kiraja paguh kanan ku malas jasa ande amang ku...kanan paan anak...anak anak ku ije.

Pikara bersejarah da pernah aku lalui ne sien ceh masa adep dog sipat bada cikgu disiplin mbuh sien adep dog tabak ande amang mene maru mayak ngarun jawi adep kaii birulah paguh ngamin masa adep sikulah dog tabak cikgu ande amang mbuh ande amang mayak.

Teknologi da ngancak adep mancang itin minan bala IT bala computer macam macam da da barang da moden bala uhh machine minan adep birumeh meng en ceh.

Keyuh t tinanen masa dep bitetek inyam ne nyam kah adep t maru raye ira keyuh sien nih. Jadi masa dep bitetek nyam ne en mah ceh sien dep paguh uhh beda adep mun en nih.

Kaik dangan ku puan uri asal da dehe sani ne ngamin pak aku puan bala tayung da ngamin dadu kumasi minan umpa sien ce mako dangan dawe baid.